لعبة المافيا تعتبر من الألعاب التي أحب ألعبها مع أصدقائي، نكون مجموعة كبيرة وكل واحد يتقمص شخصية مختلفة التفاعل والتخمين بينا يكون ممتع جداً، وكل جولة تحمل مفاجآت أحياناً نشعر بالتوتر والضحك معاً، والجو يكون حماسي كلما لعبناها كلما نستمتع أكتر ونقضي وقت رائع مع بعض.